Yia daana, fu nari ti fu nyuura koom zo'ora time woo. La ka nari ti fu ta zia ti konyuuro la nyaa ta tara fu dee ti fu nyaa nyu. Konyuuro san ta tara fu ba baŋɛ dee ti fu nyuura la ba pa'alɛ ti time la pugum tole mɛ, la nari no fu nyu ni ko'om la sansɛka la pugum tole mɛ. And bala la mi ka basɛ ri ko'om nyaŋɛ yɛɛra fu inya puan yuura. So, bala la, fu wan nyaŋɛ iŋɛ se'em nyaŋɛ basɛ ti fu inya ma'ara time woo ti ba yi'ira ti hydrated la, de la fu magesa time woo nyuura ko'om. Buyi puan kelum de la fu nari ti fu dita fruits. Dagi ko'om ma'a, fu kan nyaŋɛ kɔ'ɔm lɛɛra ko'om time woo. Bala ti ma ti'isɛ ti yele ana ayi n de sɛla ti ba ti'isɛ ti la wan nyaŋɛ suŋɛ fu ti ko'om bɔna fu inya time woo.